كتعجبني الموسيقى الكلاسيكية خاصة الموسيقى سيلو ديال التمانينات والتسعينات، كتعجبني لأن كترجعني لواحد لتاريخ معين - واحد الفترة جميلة من الحياة الدراسية والشباب.